هي جو بريفار بيان نحكي معا ليزانيمو ، بارسكو هوما يقدو يحكيولي على العالم كيش داير ، عندك غي ايكزومبل هاياديك لي بالان ، بالان يقد يخبرك واش كاين في لي زوسيون لتحتا ، واش ، واش لعوالم لخرين كيش دايرين